<noise> Tsy haiko kolontsain'ny olo avy any Royaume-Uni zagny e. Sarotro handainga fô tegna tsy haiko ilay izy. <noise>